<noise> Ny teknika ataoko zao mba- mba tsy hoe hahatonga saka- iny le hahahatonga hany ariàrià fahatany regny zao hoe ataoko kapoaka sahaza anakahy ohatry hoe zaho raika foana de ataoko hoe tapa-kapoaka laha tena tsy mahalany aho, raha ohatra hoe soasoa laoko de ataoko kapoaky raiky. Ataoko zany zay fomba ahalaniako anazy. De raha ohatra izy ka tsy laniko de meko zay olo akaikiko ambadika ao foana na meko alika, na tabalaky, na atao- omeko voro.